Yandulluji annasara meɗen e no lati e be ngaɗa ton nde be nyamata. <noise> Ɗi ha'e tawe e toyton e ekkitake daga tomaɓɓi. E hani tawe enen ma e ɗen bawi noye tiramisu waɗirte. E wahani tawe ɗe mbawi noye bablugo waɗirte, e gulab jorngu noy waɗirte. E hani tawe alfajores noy waɗirte ɗi ɗofu nafali meɗen bani noy gaɗirayde ira ɗo e wodi masa e nebban ni, tawe masaje tawe ɓawo ɗe se'ama fa ɗe bodi <noise> e gaddaɗe. Sai be keɓa juri ɓe ngatta nder ɗum. <noise> kamɓe bi'ata globa jamu e wodi hono, fisfay tawe a waddi fulawa maɗa chondi maɗa dinɗon ndi annani ɗun fa woɗi ha a waɗiɗum keɓa ɓoccode maɗa e bafe maɗa ɗe giɗɗo nyamugo, ngatta nder gulina. <noise> e non no nafali maɓɓe ira ɗo hani ekkititoyɗun bawayɗum.